حاليا أشتغل على مشروع تطوير مهارات الشباب بالدعم التكنولوجى، أشعر بالحماس لأننى أعتقد أن هذا المشروع بيكون له تأثير كبيرعلى مستقبلهم، وراح يساعدهم يطورون مهاراتهم الرقمية ويصيرون جاهزين لسوق العمل الحديث كله منفتح والأكثر إستقرارا بالعمل.